<hesitation> Raharaha eky raha dinihin̈y zen̈y. Manonga zen̈y ranomasin̈y. Tavela ambaniny tany ao zen̈y olombelon̈o jiàby. Karakôry atao tafaboaka? <laughs> Mahay miloman̈o feky baka. Koa fa tsy mahay miloman̈o zen̈y anao fa tsy tafaboaka edy. Zen̈y edy ziôty ny hitako aviô mila atao zen̈y zay ta hatafanonga anao an̈abo tanety.